Tuwen o manot, Tuwen o manot ao mes, Tuwen o manot ao huenu, <hesitation> Tuwen o manot ao huepis, Tuwen o manot ao nina.